मेते पता ची की मेमू आधा घंटा ची मेहमानु ते खानो बडोड़ो ते मै फटा-फट यन कलु की आलू उबालु अर आलू उबाली ते योक तरफ आलू उबालु अर योक तरफ आटा गुंदालु अर आलू छीलिते वेगा गुटका बडोलू ार पूड़ी बड़ेते मेहमानु ते फटा-फैट सर्वे करलु।